Makirutum dham mughal Dodum jamdi on Lepe waata ta Ha bandu dham mughal Behaba Ha dham mughal Wawalata <hesitation> Dham mughal sifakare Ko dham mughal saare Gam to godo Ida ko anastasifakare mako Ko sudumako Ko saare mako Ofoda Oma pa Se waata jamdi mai Joga dham mughal mai Beku jamak bugo Waala mufoti Makirutum dham mughal mai Seikaung ko Godo mughal mai Dham mughal mai Bedumapa dham mughal on Gam ta benasta Behuja kuje Haan deru saare mai To godo dillambabal dai dum Ko kuma to wa dan jahangal Oma paan saare mako Beema birutum dham mughal Hebalata saare mako Dumak bi Waibai benasta ta Saare mai Osa kuje mai Je asigi haan deru maare Kuja asigi Haan deru saare mai padbo Latan dojo di Haasiga Se wa kati anon yidi Makbita dham mughal mai Makbirigel dham mughal Dumarin afu masin Haa saare Gam faddan Waibai bemasin Da ganastu go Sifakare ma